Ek aadhik ruchilkar paaramparik soup banaane ke lie. Aap kuchh anekshit samagree ka istamaal kar saken. Pyaaj aur adarak ka mel saadhaaran soup mein pyaaj aur adarak ka taajgi dene vaalo med daalen. Adarak se soup ko halka tivrata milegee. Aur pyaaj svaad ko aur gehrai dego. Til ka tel soup mai til ka tail dalne se ek khasbaat khushboo avat hay. Yah ek achuk pramparik samagree hay. Jo soup ko nya taste deyte hay. Taaja herbes pramparik herbes jaise dhaniya, paudina ya tulsi ko taaje rup mai soup mai daale.